Ny tiako andanina fotona ndaindraiky miaraky namako ndraindraiky miaraky amy fianakaviako satria misy fotoa tegna mba mila nama avao koa fa tsy da fianakavia fianakavia avao koa misy fotoa koa mba mila mila fianakavia mifameno zany raha roy io